असलले कापूर बहुत धरणर थाने के ठाके, <hesitation> अमार अखमें का काल्छार बड़ो, चेने के धरक सादर, मेखेला, गामुशा, रिहा, सेलेंग, ठूती, कूर्टा, चेने के धरणर बहुत ठाके। आरो बेलेक काल्छार बड़ोर बेलेक, चेने के धरक, डिस्कू, डिस्कू, कोई बोला गला, मानों, डेन्स, ती, साद, एबोर, जिन्ज, एबोर पिंड़ी जाई, कारण हिवारते, डिस्कू। कोई बोला गला, फुफ कौमफोरेबोल हाफ़ पेनो तो हाई, गो दिगे हाफ़ पेनो बियारते, और हाफ़ पेनो बियारते कारण है। तुनिया के मिखेला पिंड़ी यही बोला, ताइसर तुनिया के आगरितरी लोय ही ही ही ताइसर हाफ़ पेनो बियारते कारण है। आरो बिहुन निर्टो करी बोला, कारण आमी, निर्टो करी निर् कोडिका अमी सेस्ता करू जे निजे पारू, उबार दारा नहीं।